أفظل الموسيقى العصرية لأنها تعكس مشاعر، وأفكار الوجت الحالي، وتتناسب مع مزاجي، الموسيقى العصرية فيها تنوع كبير من البوب إلى الهيب هوب، وكل نوع يعبر عن مشاعر مختلفة، بينما الموسيقى الكلاسيكية صحيح إن لها سحرها الخاص، لكن العصرية تلامس قلبي بشكل أكبر.